Mi fwa yamu a dur ki̱fwiye yo fere diye, nan ne we kin we tin kutulenu yinunu no nidadu tumu ki lede, be niya ki̱fwiye kifwiye wu chitiyili, tittu ki makani. Kifwiye wu <noise> ni twan kulin ka ni ta kulinye kulinu ki kiladu nan wu mwa tane tane we kwamburang yinu ki̱fwiye ng kin ki makatuni we ng ware wu ka mwa ru mwe, ka ng ru mwe ng ma ti nannag kiniin kifwiye ki chir bwimwi yiinang. Kifwiye ng kin chi tiyili tittu kini funfunwe we yile Wu ka yamu nekine, we yikayu kimadu nan, ne mwan difikun yinu ki fwiye ng kin mwa managangkin we a nuraku kutayi a ya no fere diye a ya a no ne we. yo gi̱gang na ya we, natubi ki manang ki nura kutai kin, ki nuru chibi, ki nura kubitu ng ti kin. Ka mwa chau chabtutu we nga chibe mo kining kunun mun wurange ki tanu chinedu yinu ka ng da kifwiye wu ng wa kimin ne ki yaradu su dine chi a linkabu ki nur chitu no ka kadu kinin tikayari ka burange we a chibe yinu kifwiye ng kin ki ma nanang We a wari nabwen dine ka ng ma nagang kinin ki kifwiye ng, finu mwa lede ng yin bwi chire, <noise> ki ba lei ka ng ke yiko nge, ne mwa le ti be nubu nan chutu a yo miyu du mi kifwiye a lim chitiyili tittu mwa ma nagangkin ka makani yinu yo diye nge kifwiye diye ne a ya selebu ki ma nanang kinin tangiyu. Chuttu a yo kifweye a lamintu tumu a lem a ale nan chitu a yo di nima nanang kinin kifwiye we a wari dang ti dang titu. yinmu mi yalu, di ng chin natubu, nin dudu bwesumu we kinin nabwen Bete we bwi nima nagang kini kifwiyewu ni twachimin kulunnu ni do chimin ti mwe kin, fanti ki dadu kin ni nur chi min ti fiko kin ke aya ng chi a da a nwe taman fi daa, ni dada ditiyang dine ditiyi a dakan mwa dadi mwa nwe taman kiyan yinu a le nima nagang kinin kifweye we a ka a lo nge ka a finang nge finu mwa yim kinin dute ka ng dak fwiye wu ng yo we fiko ka ma nang yinang ka dakana ka a ya mu ng du muko chitu kwan nge muku ne mwa madu ng chaku fali we a kifwiye tikii mwa madu a ne lemunu yinang nan chitu a yo miyi du mi kifwiye a le Ni ma nanang kin, yinang ke niya ni chir, le ni nwe kifibe wu a dakane.